सिलाई मशीन के बहुत सारे काम होते हैं। सिलाई मशीन कपडा सियात ही और बहुत कुछ करत है। जैसी सिलाई मशीन काम करती है। इसमें एक मोची जैसी सुई की भांति सुआ कपड़े में छेद किया जाता है। और धागा भारी चरखी कपड़े को छेदकर धागा ऊपर ले जाती है और एक कांटेदार सुई इस धागे को फंडा बनाकर ले जाती है। जो नीचे एक हुक हॉट है उसमें वह धागा फंस जाता है और कपड़ा आगे बढ़ता है। इसी भाटी का दूसरा फंडा नीचे ऊपर की और जाकर हुक में फंस जाता है। क्या वजह से कपड़ा चलता रहता है और सिलाई होती रहती है।